Tsy voatery ho mahafinaritra daholo ny alika fa misy ny mahafinaritra ary ny misy ny mahasosotra, raha vao ilay tena masiaka be ireny tsy dia tiana hatao namana loatra, ohatranà izao efa lanin'ny alika dia misy alika tena ankahalaiko mihintsy. <noise>